<hesitation> a ƴeewii aar kaa, kulle pinaa tawaa kaa, hono muuɗun walaa. <hesitation> huunde fuu heyre moƴƴinaa ndee, a tawan ƴoyre moƴƴini ɗun, ƴoyre ndee ne a tawan won ɗo fuɗi. <hesitation> kulle pinaa tawaa ɗee kaa, <hesitation> ɗee nii woni, ayyo ɗum nii woni ko mbiyammi hen minkaa.